Majajaq ehitäseq ummi tammõ kas maaha satatõt puist ja sis ehitäseq sinnäq väikeisist ossõst tugõvdusõq ümbre niimuudu, et vesi häste läbi ei päseq.